Ie firy ho añao ny isan'ny namako akaiky? Eka, namako akaiky zay <hesitation> ny <hesitation> telo eo amin'ny efapolo ka hatramin'ny dimy amby dimapolo taoña eo ny taoñan-dreo.